Fitsa thumo da tsifka tikidho da mangaka sallah sal check checkno sal asubano toh dige damana ko da ghubgaka ya sheka ziye taso tigakaka kafe ka mɓasa nako da mbasanaka thiraro nde ngik athighur witghas ko da tighaka dugo de vak tane nagharti dirka nda ngik ya har tangure tighaka sawalo ka dalkho ka nagha fir dikkwo da naghartirdir dikwo sedagh ka kino zik fitsa flirne fitsa yankam nga dige de manaka biya halak ziyara dammako dalka da fita menari ne dalka da fita menarine zik fitsa thirkina nga dalkha da fita menerino nde manga kur khina mitse se nagha a dal bakha biyo tigha ya yakur thira kwarane kinda da fita menerine nivitare da dalkha dal itare tsugune tighakhur ghaɗugine invine ka zagwav he kure gik dige da mana mughuro terema fita yanme kida khiliw urvakho naghata kha yaghagho aji ah ziɗa ku yanka ah fatsiya fitsi yane da sadagha de watghan tsugune ga sadagh ka da witsga witghana tsugune zik da thara ghir babaro ndige da kwararka babara au baba th tsabakha digi ude wira kam gamga ƙinda hanabiya da nikhik babakho. Wareh da ndilkhe babogho ah niya niya men men mene ndi yane sadagh da fita suktar na dalla khan khar tsagurvke ƙindo manga ƙindo mughulo teerhe mangets kindo mughun ma khide saksa witgha ma ɗige gwaskene naghartsi diya naghardita kle baba gha nivi ntska to naghandi nagha da sadagh ko dige da gwara babir fitse yane to da ngik dige da tigakatsugune ka dalka da ƙudek ntsu gune da tiga ko zu ƙindo ghoghe manga ƙindo mughuro khiɗi kin da babaro da na ka baben damughoro ka daman mughow kinda da naghba babir mughoro biyo to da ngiga wayana duvara toh delka da vine delka da vine mangaka ziyara tsitsu in whats’ app na naghartir dika zilo menga ƙindo zryrade kida mana kharf larfe veslambaɗno a kha rarka da kharan tsugune da tsif ko to kiviɗe da. da khaka tsif ƙivi ɗe tsugoka yajgila ɓiviɗe da tughgaka biyo to ka khilmiɗ gultsika fitsi yane de ghara ka ave dige da manaka biya amma fitsa thirna kam intsiyako de tsifkana kino zik zugwa zugwuf ke manga kha mangaka sallah ƙiviɗ no. Fitsa thirne da tsi ude tsitse tsaf udelikhare fitsa thirne tagh bakho wure da khara ndiken biya doleda mana digita da de ngila digit damana kho dole da man manakho tsitsa wayano dabanakho dalkha da vine swalkha dalkhe da vine sawalkha to thum thagherkharo gat kada kharin kha toh ava dige da diy na biya da sadagh ndikia da sada gha ah fatsi sallah na nika da sallah khubu yuw na da sallah zikan ine zik sallah tah ghub yau na kino ngik thuts kha nda ngile thuwe sukwa da ghriya sukta khar thuwe ntiga kindo zuu tel nvi ndo digthe ser ntsugune ka digal da ah sallah idiye toh da zikan sallah tsugune na ngik khali kiya ya ya gho da dade gine da ngik khali tsitare to ndik. Kem alhamdulillahi in sukwa in sukwa gama itar da mana sallah alhamdullilahi in ghir gama nda fi dandu to da sada gha zikan sallah na kino da ghasgut gamo ɗigude da sulga kha kinda ada jzika tunka ya thagar witgha kha. Ah ghavin da batir kha ah tiganine ah sulajnine toh zik tuguda tugude fitsayan kam alhamdulillahi <hesitation> ghwari alhamdulillahi intuk yajgilo kuma mana mana godiya kinde di yajgilo yajgila mɓaka khirbe yajgila manga kinda man are kinɗ lohe yajgila ala kakariye bauchinkle yajgila damo harsu ngik harsugude <hesitation> harsuguɗe gamo khurbude zude toh nde ngik diglits ko khakha baran ka ka ghar witgha kha toh halak daman addu'a tu kwarane yajgila mbuga ha da inak shi <hesitation> inak gliyana ndi ghaya ghaya daman gute <hesitation> zikan sillah na to ya khayo sukwa sukwa sukwa turkhe kyan sallah yakhoyo nga da suko tur kingud de suko rufe kayan sallah biya zik de ngigana chuwed chuwed chuweɗ in kaya kho tikha khaf futgane futga da futgakho dalkho demen de vak sallah idino sada kho to ke kita kwan bakha <hesitation> ke kiti kwar bavh kure tsitsi ngik vintsgho tsitsa nga vintagho biyo ngaha da kwarana nga ka digavo da tik jama'a biya dole digats doletsi kha digal da tik jama'a yajgila baa tirane grigrama yajgila da bakha digikha. Toh ngama kam alhamdulillahi da ghirga kinda ngamano zu thu ƙinda tera fitsa zikan sallah na alhamdulillah nzu ƙinda inzu thu kinda tera dama kinda zar gwozakha kam yagh mar gwuzkam nga itar man wasak thu bi tsitsa ware ne da zirka zirka gwuzu gwuzu ni nuva ude da dughka dugha gwuzu nuv ude nga itar man wasa thu bi thuw kam alhamdulillahi inzu thu vinda kuma <hesitation> khir gamano tsitsa ware da ngik intsine nvak mara <hesitation> zar gwuzno man kokari itare nuak khir gamana da ngile tsita da ngik intsi tare ma tsitsa ngabi ka tsitsa ngaba gamana tsitsa nga kwaɓo sukwa gamana ka suletar biyo de ngik intsitare zik da khinda itare yalahayo in tikana tika kashi mitsi yakhayo kwabo da khaɗa itare sukwa tirfe iter gamanaka sukle tere gwarba man zikan sallah gwan khirga ndika tsu gama biya dige manga zar gwuza <hesitation> dagha digen na gha zar gwuza kenan thuu kam tsitsa invana na kino da dalkha da fita gwuzna gwuzaho ngakha da <hesitation> da dal khafita gwuzo khin ga kha har khin gakla kitakwe khingakha mitse kwal nagaska thuu infuta zar gwuzmarbi man kokari itar kann vak thuu kam men kokari ita tsitsa warene da zarka kazarka gwuzu ndukam tsatsuf ghwara nzu thuu zar gwuz.

Fitsa, da sadah sallah na kina yaha ya ghark, kokarina mana yahaya zar nana kina tsa, yahaya da ngik koɓa tsitare ntigha har kwarane yonam ko ɓa ka ntiga kus ziya tsintsinna do daa, dau, duk dige da man gud am man sallah de yahaya tsugune ghuga itar ziya buskifna ya mintiya ya tsingame ghugude da sanagh zaro kada bajar bug kure whorba sa ka zar kwarane barka da sallah nifi zaro sawal itar ndikene nga dege batar kur biyo da ngigintsine da suga sukwene daa, da shuga bin tsugun biyo tighin baha koɓo ka dagha da shagowe shuggaho sadah zara na kina barka da sallah nuf zata kina zik batargha tsitsa mintiyine tsitsa yaa buskitna bar gha kitak mitse dige da kwara zarama ngik, tsa bankida ndud <hesitation> barkada sallah anfuta mena da kwara yahaya to zarmarkan alhamdullillah man ana kokari itare nga, ngud kwarane dalka da futa zar guze, an guzagho <hesitation> especially zar mar guduf kam da dalud da futatare tahbaha sawa induva theɓe sai. <noise>